<noise> nivijinye iundikurya paluhuhu, paluhuhu tukatamwa akanumama, witutamile numama, <noise> navamama mkubwa kwasababu twatamaka pamoja. Ubaba iwesa simuke pawusiku, itamumule utake kusyamba, mungasiki kusyamba kama nulutire kusyamba, <noise> atola kulubike, <noise> alafu! mungawuje kusyamba mweirima uvoni, <noise> papamoto, <noise> maana avamamkubwa vevani? Umama iva vahano, najubaba iva wasita, vakavilima vangalime, vikiliuka kunyumba, twivana tulibaho, twitumulukasi kukiwolo, tutereke ikyakurya, <noise> tungaterike ikyakurya vakukisiki ikyakurya kilibaho, ungaone nutumila ulukasi kukiwulu, nusukile imwenda. <noise> Mungakiliuka avamama vivangu ukukubitsula, vangabitsule kilau ukumbuka ukute ndaka kulweri ikolo, <noise> ndikatovirwe kwasababu, nandikavombe imbombo. Lino! ungavombe imbombo nungabitsuliwe, kinambe, tukavombaki imbombo sana, uvanga apa vamama vangahike.